انا أحاول أتذكر أوقاتا رأيت فيها أزهار جميلة بشكل خاص هل كانت في حديقة منزلك ام في رحلة هل كانت مناسبة خاصة يعني تفاصيل مثل هذا يعني تفاصيل مثل هذه ستجعل إجابتك أكثر خصوصية وتأثير يعني عندما تتذكر الزهرة حاول وصفها قدر الإمكان ماهو لونها حجمها شكلها رائحتها كانت تنمو بمفردها أم مع مجموعة كل هذه التفاصيل ستجعل صديقك يعني ي ي ي يختار الزهرة بوضوح يعني ومن وصف الزهرة هي اثارتك فيها هل شعرت بالسعادة الهدوء الإعجاب حاول أن تصف هذه المشاعر بكلماتك الخاصة